Cero, tu'uk, mets'kë, tëgëk, madaxkë, mogoxkë, tudujkë, juxtujkë, tuktujk, majkë, majk tu'uk, majk mets'kë, majk mets'kë tëgëk, majk mo'ox, majk mo'ox mets'kë, majk mo'ox tudujkë, pues jaduntyë dun jatyë.